Aboa baako so a mempɛ n’asɛm a ne ho yɛ ntan baako so ne kramane. Kramane yɛ aboa bi a ɔno deɛ mempɛ n’asɛm. Baabi a nwɔ koraa mempɛ sɛ ɔba hɔ firi sɛ kraman yɛ aboa a ɔnni ne ho ni. Wobɛhu sɛ baabiaa ne waagya ne nane agu basaa saa. Aduane po ne wode bɛgu kramane hɔ sɛ ɔnni a, wobɛhwɛ ne waadidi hɔ ayɛ ne basaa. Kramane deɛ, wo ne bɛ wɔ fie a, baabi a ɔbɛnya biaa no wakɔgya ne nane wɔ hɔ ne ɔde asɛesɛe wo nnoɔma nti aboa a mempɛ n’asɛm baako yɛ kramane. Kramane deɛ, ndwa no koraa. Baabi a nwɔ no, mempɛ sɛ kramane bɛba hɔ firi sɛ wo ne kramane wɔ fie a, wobɛhwɛ ne waagya ne nane asi ha, ɔtɔ da mpo a, wo a wɔɔdidi a wobɛhu sɛ w’ani bɔ so pɛ ne aduane no koraa abɔ w’anom nti ndɛ kramane deɛ. mempɛ ne wɔ me nkyɛn. Aboa kramane yɛ aboa bi a mempɛ n’asɛm baako koraa.